Raha ôtranahy tsy maintsy handeha amin'izany tendrombohitra zany a, dia efa vognosoko tsara lahateo a ny resaka sakafo a, ny rano a, ny akanjo zay isolosoloana, ny <hesitation> ny raha mafapana zay <hesitation> agnanovagna any an-dalagna agny a. Dia zay no azoko atao.